مادتي المفضلة بالمدرسة هي الرياضيات، أحب اتعامل مع الأرقام وأحل مسائل، لأنها دايما تخليني أفكر واتحدى نفسي كما نحب العلوم لأنها تعلمني أشياء جديدة عن العالم والطبيعة هالمادتين دايما شوفوا فضولي أتعلم وتخليني أكتر وأكتر <hesitation> بالحيوانات، تخليني أحب كل هذه الأشياء.